Fangaro agnatiny ahandro tegna tieko akeke amina enigna ake. Hanigny tegna tieko rô izy koà rô edy: ravimbazaha miaro ôragna miaro vanihy; agnaty ravimbazaha io atôvina saketany, tongolo gasy, tongolo oignon avy ake ndreky igny aharo vanihy coco avy eo afangaro <hesitation> crevette de atôvina menaka.